<audio distortion> gny sakafo ariariam-potsiny andokozy ao da gny fomba tokony hatao zany da gny micalcul soa aloha gny sakafo tokony ho hany. Hoe firy gny ho hany, fataro heky. Hatreza gny azon'olo raiky hany. De amy alalan'igny gn'anaova gny volume gny haben'ny sakafo tokony ho handrahona mba tsy ho verivery fahatany. Fa nofa maharitsy manko, tsy hay angà maharitsy tsy ho simba. Mila fatary mialoha zay.